- faidakoni ken iter jokinamin, arej jemedafika jokinamin, derbata ken fikanmen, fisharka ken adlinamin, fool jemedafi, ken fikanmen malil ika rayhi.